Ore tembiu jepɨgue rouyave, añetete rupi romojegatu rouyave, jaeko oyemboyɨ tätäpɨi peva, churrasco jei supe karairetava, jokua tembiu mbaetɨ opa ara rupi rou, amope rou oime yave madunga ara especial roguinoi yave, jayae rou